Mum mi ngom ijui akarharha ijui ngge wu bin ki mani ngom nu ciku ijuee iya. binkutsu mi mani ngom ijui ha, ijui mi nyanga nga ga awu negwarh iferha nga ka saka ivang kise isaki dzam iguiben ijui unyin mi ngom nga ijui ahwenga iya nga ahwengã ikei nga hwenga unerh ku denga asaka dzowu ka igong nu nerku den nga use tsu mum nge ahwenga ner nga? Ngo ba en ijui ki barhungo ijui ha ngge ba igu ngge urhem ngo ihwengge ngɔ ka ti tserh ma ba gbanga ngo aba si ba nga ti ba dɛ na ngwi iya zɔu ngɔ ku ba, ba furha ni yorh ngɔ shong asha ni furha nu ngɔ anuna use nu ko? Ai ijui ha nuna gɛ i tɛnga ka ba nga ni gɔm tɛnga nga ni gɔm nerh ku den nga wɛrhɛ weya nu bin. nyi bin kutsu ni ngɔm ijui ka rharha ijuim ki den ivankise ngo nya mi shibi ijui ha ikama sensu mi kama nga? Ki gɔm iye ki gɔm ngge shiba nga ikama shibi iwum ivankise kpom iyarhe don mingom ngge mbai ba niya isim nyam ijui Mba sesu iya ma isi nyam ijui mi nya ngge iyam si kɔnge ba mi nyam gɛ akwei ubin kpɔ gu gwirhidon use? Ijui ki shinge ngeha itsu komi borhe iya mani zi itser mba si nyam ijui ni iya ha har mi mbai sei ndarhum mo se mi bei ghwe ijui ngoi ba den niya bin kutsu mi ngom ijui ha ni mi ha ngo ba shiyɔ mɔ ko tsu ku fin kpɔ utser bai tsiya ngã ni iya gnɔ hweng ngɔ bɛn tser ki tsiya ngɔ ba kpowɔ ijui kize ijui ya rɔ nga ku igboi gboi tsen ha gboi tsen ha ze ngo dze kashanga ngo ba dze kashanga, bɛn ngo ku dze gɔr nga kashanga nga iong don nga hweng nga ge tenga ka rherhunga arherhe ngu nga gɔr nga gɛ abore ubin nga kani korhe anɔ ngɔ nyɔ ngge ha tsu mi ngom ijui <hesitation> ni ijue aya mi ngɔm ijui akarharha ege dzekasha nga nga ni gbi gboi nerha nga kaza fura za nurho nga sɔma ngɔ akwei tsen ka tsira ni iya nga si hwenga tser ha borh ba abi iya mbo atsiya ijui ha ngge ba iwumɔ niya ngge ihwenge ko nga unerh iya ko nga tsia ni ikɔ tsu si kpɔma ura ngo na nya ijui ha ti zi ni gɔm nga use tsu ni miha? Ahwenga nerh iya nga ubina saka dzam mum itɛn amɛn akarharha na su mi gɔm ijui akarharha gu se nɔ ijui Iyo ki ei nguna ngo ba ki saba ngge ba ki fɛrhũge izi si ngurha ngo bɛn ivan ngɔ ku nya ngu ubin itserh ngo yau na cɛsh ngɔ ivang kise ma ngo na varha atorho si ngo nya ijui ki ba ni ghɔn nu ngɔ yarhe-yarhe-gho yarhe ghon nu ngɔ ghon nu ngo ni shong asha ifu nu ngo nga hwɛnga mbi ka bei zi usi nga ma ka sei ni dzow ngo ben ngu ku nyanga abin itser yap na cɛsh ngɔ ni varh dzeku iya ngɔ nya nga kai dɔba ngɔ na dzin, ba zu tsi usi nga nu mo na nãnha ko ngge iso mo na nãnha iso itsi ighaw ngĩ ba unum ba tsiru ubo nu itsi ngo ma ngo nya nga maka kũwã ngɔ iduee ijui kize nga baza dzurha ijuee ma ngo nya nga si saka tainga ngo ba dzurh ijuee nɔ nga dzurh ba igwɛ ngwɛwa ngɔ na sei ni dzɔu ijuee rɔ tseku ngo kuba nya nga ngɔ ba nya nga kpu zi yei ijuee rhu nga, si fuba ngo ifu ngu na ngo use tsu nga kerhe na miha ijui ha ihweng ngge gɛ i uteiya nga wi ngeha tsu mi gɔm ijui ka rharha akwei abin arherhe ka tsu mi gom ijui, ijui ma, ko ngo ku nga zi itsen na nang akase ijui aghong nga zi za gwirh agɛ amorh ka udi ku zi di ya shiwua ni nyaki ijuee iya iyo ngo ba ku mbo tsi uteu kufa mbo za gwirh mbo ko ngɔ furhu bei ba mbo za gwirh mbo ko ngo furhu u teu ha si de iya dɔ bum ngɔ bɔr ijui, ngo ba zi itsen ngɔ. ku nga tsi teu ku fa ngã hwenga nga ka zi itser

Num ba dzowuka nga <hesitation> num ba tsorhunga bo ni tsiya nga za dzur, dzur ijuee ha nɔ kpɔm ka ba ra nangɔ ivang kise ngɔ ba zerha ngguna nga nga ba dzur eke zi nga ba nya ngo ba zi haba ngu ra nga kuni ba haba nguranga ngai tarhe ijuee ha ro na tiya ijui ye kize ma yɛ ki wuge ki den bɛn idzurh ijuee nga ba nu tɛnga aba na gaba ngɔ na mana tare adza gong ngo nu kpɔ mi ngom ijui, ijui adzowe igong nu nerha karkarha ijui kuma, ihwenge teiya nga ijui iwheng abi iyambɔ idzowuge igong nubo kuma akarharha aveu zi ba ni iyangɔ ma nga ijui kani idzerh awu unyin nu bin kpi kutsu mu ngɔm nga ikei. ijui adzɔba iya eveu ba tsiya ri iya ngɔ ba nyangu bin kpurukpi ku shikpɔ kuma vew ni tsiwa ri iya ngɔ cerhe ijui hwenge gɛ nerha nɛ siwa unerh kuze ba tirhunga igboi ijui ba nuwa igboi unerh wi ka shiya unerh kuze ngo hwengɔ gɛ igboi yia saka wu saki iwenge ngɔ gu ngɔ ka gboi na rhera gboi na rhera zi gboi ge nga zi sharh nerha unyi ngo ba gu ngo nimi amenango adeyiwa ngɔ ugɛ ijui ha nɛ nya unerh wurhuwi Amɛnanga si terhuke ijui ha nɛ̃ inya ngge nerh wurhuwi ka si hwenga ngɔ ba zi ngɔ dzeka ngɔ sidi dzeka ngɔ ibem nimi. ngɔ farhu dzeka yebu nyani kɛrɛ au ngamɔ nerha? Sidi varh dzeka ngɔ ba nggu iyorh ngɔ kishoo ama ngɔ ba ngu ijui igboi idi nyin idi vaa ni tsu shura idɔnge tɔ ijui ha hwenga nerha bɔrh nerha ba wu unerh ku buwa ijui ha igboi ni rerhi zizi sharh igboi ni rehre zi zi sharh ngo ba dzeka ngɔ ki dzeka ngo hweng yede ki dzeka ngɔ nya i nerh awu uwerha ngo uwɔ ko awu tsen ijui ha si hwenga deke ngɔ wu rharha nga kpu nya nga ka weng furha ba ba sise ba nurho mo yirhe ma ge nerha tsi niya ngɔ ba nya ijui ha sake si ngge gboi to nerha ka dzeka i awiya bei furhi nga gboi nerha on use? On nga naka hwenga nga bɔrh nerha ba ba mɔ ni yaha numa nyin tarhe num kpu vaa na ba numkpu ntar.